Te një biçiklet i parti më importanti janë rrotë e i raxhi të rrotës <hesitation> manubrji, i marçi, katina e i pedali.